Ny isa roy da midika ho fifanakalozandraha agnamiko manoka da ny atsaiko ao voalohany da ny isa roa isa ou isa <hesitation> isa mitondra mitondra fanambina la agnamiko manoka